Për ni javë n'Afrikën e Jugut kisha marrë tesha t'lehta edhe t'rahatshme për gjatë ditës, <hesitation> edhe disa tesha ma të nxehta për natën. Kisha marrë kpuca t'përshtatshme për me ecë edhe sandalle për plazhë, mandej kremë kundër diellit edhe një sheshir për me u mbrojtë poashtu nga dielli <hesitation> dhe një telefon gjethqysh edhe aparatin për me i fotografu ato bukuri natyrore edhe normal isha siguru qe i kom t'gjitha, pasaportën me veti, kredit kartelat.